Too te ɗum haala - waɗa haala njamu kam doole neɗɗo ɓusta ɗuuɗal flavor ɗum watta to nyaamki muuɗum, neɗɗo tefay caawara likitaajo muuɗum, mo holla-ɗum koye e koye haani nyaama, koye e koye haani neɗɗe ala, ɓusta nyaamugo. To neɗɗo heɓii ɗumɗon caawara too nattay kitchen